يعني أنا ك شخص ما احب هاي سوالف الفضاء والاطلاع على سوالف الفضاء وهاي الامور كلش ما مهتم بيها ما من الامور اللي انا مهتم بيها بس اذا استطلاع وحب استطلاع كلش طبيعي اسافر واشوف وهذا يعني اذا توفرت الفرصه ليش لا كونسه كمتعه بس انو عندي حب استطلاع بيها واستقتل عليها لا